طبی تحقیقس منٛز چھ جانورن ہنٛز زندگی کھوتہٕ انسٲنی زندگی ترجیح دینک اخلاقیات پیچیدٕ، تہٕ دۄشوٕنی پوزیشنن خٲطرٕ تہٕ اتھ خلاف چِھ دلائل موجود: